Raha ny namana tena azo lazaina hoe akaiky an, latsaky ny folo ry zareo. Dia manodidina ny dimy amby roapolo ka hatramin’ny telopolo taona eo daholo.